Haya makaa kile ni ntichukye nie ndiki kolema ikole angesaguli nziki hovawifinga kesabu ya wefinki kanali wewe kifua, ninaikemua kauwa nzikiki yaki simantai yakwe ni macheila, wacheza nchikwa kwaeli maikolea, gesabu chikemua huwezi kana msiba keuwa hulii yaani mko haichwa kabila la kwake we ne msiba, na ikiwa ifujii kelele kwa mparee.